Jaggirgel ɗereeji waɗi ko ɗemɗe ɗiɗi. So tawi a soorni ɗereeji ɗi hakke ɗemɗe ɗe ɗiɗi, ni woni jaggondira, jagga ɗereeji ɗi, ɗi ngonnda.